Par lën yu xki c̲h̲unnstsiꞌnná kobet xki, kobet gom xki ye kobet guꞌn guꞌn nakga bot xki xguná nis xguná, nap ̲c̲h̲apganá jar nap c̲h̲ixkwaꞌná nis c̲h̲ixkwaꞌná xki y lëꞌná c̲h̲apga a guꞌn nak tas yu xki nap c̲h̲ey kafe c̲h̲ey xiu tas yu, masc̲h̲a nix kafe xiu tas yu y plat xki, lëꞌ plat gomna c̲h̲apganá lëꞌkga mas bien nap tas yu c̲h̲unnstsiꞌnn- ná xki xiu kafe nix, ber gunu c̲h̲a minn idib bokga nana li xienzëla ic̲h̲̲ë guꞌn ki ber kaske masc̲h̲a nix guꞌn tiemb xki xiu guꞌn c̲h̲ama xki, ye nakga sti bot c̲h̲apganá xiu nis xiu c̲h̲aná xki nap gibla diꞌltsa lëꞌná xlaꞌndná gianá nis xki nap lëꞌná zu nis par xiag yu bot yu, nap stselëꞌbná nis ti bot xki xguná c̲h̲apná xki nak tas nak guꞌn nak mas c̲h̲unnstsiꞌnná tas yu.